Haa komiŋ nŋa a fo ňaamiŋ nsilanta saa la le ko parisiko niŋ i ye, nŋa ekisiperiyansoo wiiwuru le. Moo naani ňiŋ saatee to saa ye minnu kiŋ i faata; doolu faŋo bi jee i la laaraŋo faŋo kaŋ saa ye i kiŋ wo le to i faata. Donku,ň ŋ.